Laa la gobierno wul wula k'eh rikamaniik y reh la meeya juntz'ep cha maas ru'uum are' pues rib'an funcionar onteera laa la reh to'oom iximak'al je'tii laa wula wunaq nkik'ar kee la je'tii la gobierno tiene ke riye'em siempre la k'uxb'al y ru'uum re' laa la mancha kikamana y laa man re'ta je'laa' la rifunción la gobierno re' kee ke riye' kamanik o riye' la heramientas taqee' reh jenaj rikamana ri'nam cosechar k'uxb'al y je'laa ja'ar tah cha tah cha kik'amam cha reh ch'ahqon cha tinimit la onteera la producciones taqee' y je'laa wulmodo keh ki'nam crecer laa la wunaq reh laloo' y iriwii' juntz'ep cha mas meeya pero laloo' internamente sino ke la gobierno lo ke rib'an re' ki ki riye' k'uxb'al reh onteera sin kikamana y laa' man re'ta je'laa porque tenes ke naye'em je' tiene ke riwii' movimiento reh onteera reh rib'an funcionar siempre je' jenaj cadena kee keh kiye'em material herramientas y hoj kak'ampa qakamana y la mima qak'ayam y je'la riwii' je' jenaj sa cadena